<hesitation> Fomba ataoko zegny mba ahatonga voamaigny <hesitation> maro amina hagniny hoagniko zao e ôhatra zao agnatina herinandro araiky e <hesitation> presque ataoko voamaigny fogny rôgnahy, fa <hesitation> juste solosoloako fogna karazagny, ôhatra hoe i niagny ôhatra zarikô de amaregny ôhatra hoe voanjobory de afaka maregny ôhatra hoe gros pois de <hesitation> na koa hoe magnokana andro manôkana mihintsy zaho spesialy voamaigny fogna hoaniko fa tsy asiako vary eky.